Musiqa asboblariga keladigan bo'lsak, pianino, gitara, akardion, dutor, rubob, bundan tashqari, <hesitation> yana saz, nay, do'mbira, tanbur, <hesitation> va mikrofon kabi musiqa asboblari bor.